ما أكثر الأشهر حرًا في مكان معيشتك، وما أكثرها برودةً، وما أكثرها رطوبة، وأكثرها جفافًا؟ أكثر الأشهر حرًا تكون سبعة ثمانية، لأن الشمس تكون قوية والجو يكون حار جدًا أما أكثر الأشهر برودة فهي واحد وثنين، تكون فيها درجات الحرارة واطية وتكثر الأمطار أحيانًا بالنسبة للأشهر الأكثر رطوبة، تكون ثمانية وتسعة بسبب موسم الأمطار أما الأكثر جفافًا فهي اربعة وخمسة، تكون الرياح جافة والجو مستقر بدون أمطار